اكيد غاح اخذ من الطبيعة غاح اخذ اصدقائي بعض منهم حتى لوماكلهم اخذ بعض من اصدقائي واهلي وجزء من الكرايب بس ما غاح اطيق اخذم كلتم اولا لان المريخ يعني ما نعغف اشون حياتو واحاول انو اعيش هناك واتاقلم مع الوضع.